Canada laf wo diram hiriba kan dakach wot banu dirbu kulli dagasit kas chisa sod itjiseni dakach kan baseni dub dirbu hinbasiftu dirbu kulli hindogorga mumuchen gudio hamtu inama naf woya gugurda neketenu wo ishin si ishent amuntan lafdote duta.